È naŋ nɔŋ nyìnge wèè ka yɛi nɔŋ jiwiè, kɛɛ sèè è haì koya sèè mìŋ kɔ̀à mìŋ zɛì mìŋ hnàŋ, sèè ka naàŋ nɔŋ jiwiè, è naŋ naȧŋ nyìngè sèè ka naȧŋ nɔŋ jiwiè ka kɛɛyɛ̀, è naŋ naȧŋ nyìngè wèè ka yɛi nɔŋ jiwiè yɛi, ɗɔɔ bà mìŋ nɔ̀ŋ kìlèkìlè sùȧ because kɔɔ mɛ̀ fèìm, mìŋ nɔ̀ŋ nɔŋ kìlèkìlè kìlèkìlè sùȧ ɗɔɔ bȧ jȧwè maŋ mȧŋ wùòìm yɛi nɔŋ e fè kòlàȧ sùȧ e nìì lɛ sìà aŋ wanȧì, kɛ̀ kȧ yèwà dìì kȧ ka kȧ zɛì r